Nidham ta, nidham ttte taalim gikun bora zayidi, gi kun bora zayidi, dukur kaman, nidham wedede gi fatta muku ta kila ajol, binadum gi gayi fi kariya logo uwo arufu aku ma aku, de ya ilim.

Mon ligo taalim baraa baraa, mon ligo rizigi kazi monhhgo

Abus booda, me ana zaman te num ana endis te tumiya nemsiya

Mahal tan de te gi ayin anas kun wasakan ,Kalam asede kan anas wasakan bes dudu gi ja, anas gi lesu jua ma, anas gi bes gai sambala ja lam ,bes anas gi gai sambala sambala lain kan anas gi kun nedif anas gi lesu jua, dudu nvunza bi kun ma na anas ya fi jede aju anas gai nedif ke lesu

Ana bi hakikisha wu vitamin fi nyereku tayi kan bes nyereku tayi gi akul seme, uwo gi alabu, uwo fi seme, uwo mma gi ayan ayan, deya namna al ana gi hakikisha jegal uwo endis vitamin al gitim fi gildu.

Ai furusa gi wedi banaa ma welee sawa sawa sho, shor asede te gi ayin fi saa wedede hal al ina fi fogo de yal banaa kul endis te ligo ta alim amula ma yal welee endis te ligo ta alim amula, de ya namna al gi kun sawa sawa, mma fogo gishiri yal dole.

Nusuwan fi fi bakan fi bakan ma yal bana, al mushakil al mon gi ligo zaidi nusuwan fi rujal al ma gi soo kidima bes mon gai dukuru fi jede Kalam gi ja batal nusuwana, ras tomon gi dous kalama engis wedede wu bana zaidi Kalam al mon gi ligo, bana ga, gi ligo nas batna kalam, hal nesiya ma

Taalim kalas Kun ummah Kun fi kweis zaidi taalim kan fi ummah gi Kun fi seme. Kalam kalama de kul ummah gi ruwa ligo fi taalim de gayi seme lim badum wafaka so gudura te so kazi ke anas gi wasa fi kutu ida ssi

Ta-alim awun killa sokol, gi kalas kila shida, kalam ta, kan ajol ita endi ilim te magi kun je ajol al endi ilim ma kalam, al ilim husun, ilim ya sokol al kwesi ,kan bes anas kul kun ta-alim gi awun kila kalam anas gi rua gidam seme zaidi wu anas aju ke kun me bidi me gelba wai me amini ma rabbana, me soo kalama al kwesi kwesi kalam

Aha ana gi fekeri is Jestamil bank fi hawa ka, gi ma Kalam bank endis te kun logo fogo ma ,ziada, yan interest ,sente al gi zidu fi ras to de, lakin kan gal gi soo bank al biawun anas ligo fogo ma zidu sente fi ras, fi ras to al yan gi kun je riba de ata wede gi furaisha ma bes kun de riba lakin ana ligo bes bank de fogo riba ma gi kun kwesi zaidi giawun shida te anas

Ya ,ya fi geeru ma kutu gudra fi ain gal ta alim gi soo seme zaidi fi usra eh ya kutu bidi usra de kaman ke omon kun muta alimat kalam kede mon alim anas wadin tan kede chunga tarabiya de ma dasturi de ladi yal al gi ja gidam mon wara ja jede ladi youm al bi kalas

Mcha, ana ain juwa milan abinu, business gi doru, anas ligo business anas ligo kazi, ab rua bara rua, anas develop

Alama de ya gi kun logo ta ayin lam taki ebisi lam taki gi kun logo ma le kan gi juru je lam kaman gi juru uwo logo moyo fi gildu taki ma, alama tan ta gi gai logo ta gil taki mei, gil taki ma gi endi gudra

Saa tamaniya fi youm, bada kidima ana gi amula safa

Kena wedi uwo fi diktar me kun boyi min uwo

Gi awun fi gesim fikira barau barau fi umma, awun badum

Kalam bara bara, anas ligo riziki, anas ligo alim, anas ligo ilim, geeru, afiya ta anas bara bara

Kan mon gi bul wara badu wara badu

Luguma an kutu moyo fi nar, kan furu an jib degi an kei kei an sutu

Abidu tijar ma gi aju fogo riba Wala sia te sokol, abidu, abidu tijar aju, aju ita ke aruf Kalam te tijar gi soo kefin ita endis te arufb gal gi katifu tijar de, te gi abidu me riba ab sia wede ,te gi abidu mo kefin, ita endis te aruf gali, ana biyo sokol jede, ana kutu jede, ya ana gi ligo sente jede dukur an gi zidu kefin, je ana mariya Nubi ana ma bi feker kalama te riba au sente ab sia, bes kan ana endis agil tai wu ana endis jaf tai sia, ana endis lomu tai, saa tai te bes ana bi abidu tijar tai

Num tete nemsiya to avoid ligo ayan, me nedif bee, sawa midan, me dere bee

Ligo se eh ligo sente me ilim

Malaria de bes homa al gi ja me dudu al gi tala fi bakan te waskan, ya fi jede kan ana bi aju hafidh nafsi teina, ina endi te rakab moyo, ina endis te kati kila sokol, wu ina endis te num fi tandarua, wu ina endis te chunga bakan kede gaba gai fi be mma me waskan, moyo al fi korokoro kede gayi fi be mma, wu ina endis ,wu ina endis ,kena gi kutu ina fi namna al ne ligo taalim je gal ne endis te abula abula dawa kaman, dawa.

Lim gurush ta alim, me kitaba, me galama

Alim me so kazi keta ligo kazi kalam maisha kede geeru.

Ana agder kun ligo an gi amurugu pressure wede ana endi te amula safa wu kaman ta asadu anasi al tanin tafauti tafauti te ligo fikira barau

Gi rua lipa school fees, ligo kitamba, gesim taalim ne ajama wadin

Mon me ligo kidima ke anas kun ligo mon gi soo

Ana aju kede umon agara fi school Al seme, kan ligo sente kan lipa school fees taumon, ke umon agara kemon ligo rizigi.

Ai gi nenzil wara badu

Ai taxi ya motoka, ya motoka al gi sul anas wu ya kaman gi mas gwom

Ai ana ligo Kalam je ana fi de, an fi batal ma, ana endi kidima, ana endi rizigi ,fees tai kaman an gi lipa fi saa

Lon te uganda ai ya aswe, amer me kurukum

Alim akwana tanin al aruf ma

Si taalim zidu kalam abinu nomon masgita, logo kalwa, kazi, mon ligo rizigi, gi raba umon.

Piki piki, taxi

Alama ta radis ta isbah fi yal ya jurubana jurubana al kub fi gildu tomon, gudura tomon gi gai siya

Ai gurush tai ana kutu fi bank lain an gi sul saa bila kutu.

Ana gi akul fi youm mara talata, ana gi asurub chai minsub, an gi akul saa sita me filel gada

Fi usra tayi banaa Milan ma nuswan ligo taalim Kalam Kalam umon agara bana Milan agara nuswan kaman agara taalim ja seme mon ligo kidima mon gi so kazi de ya Kalam gi zidu gudura.

Anas al kubar de kan ligo ta alim, ligo ta anas kubar de mon gi alim yala duga kaman wu kaman mon gi aruf Katif mon gi aruf namna ah hal al gi doru

Na abus aya mh muhim to gi abus ah ,anas ligo ayan

Education kutu ana kun ajol al ta alimu, saade ana gi alimu, ana kun furayi zadi wu kila kalam gu ruwa seme.

Ogi Sabab cholera Kalam Ayan te cholera ummoyo de Fogo dudu

Aii, kalam saa tan kura mpira te, wu, te te motoka de gi faga, saa tan jede, kaman haramiya gi kun ladi fi bakan te

Ana gi gum ana gi womba ne rabbana tai ana gi womba ana gi seli bada swalah ana soo kazi ta kidima tai ,ana gu rua fi samba

Kun askutu saki, kun me fikra kul gi weri de huzuni

Ahhh, ana gi soo kidima saa tamaniya bada saa tamaniya ana gi ana gi amla

Anas milan gi ligo ilim te raba omon , te anas milan gi ligo ilim te raba omon

Al geeru hal de ya ligo kidima al ga awun u ba, al awunu ummah.

Alama te isba ya ta gi ayin nyereku gi juru uwo, nyereku gi sokolin gi kun kub fi gildu to, ena to gi ja ameri, senyiga gi kub kub

Bana milan ketir fi umma bes mon gi ligo batna, wadin gi aba garaya wadin sente ya gi kun ma jmhal gi kun batal

Karaba fi fi ,fi area ,fi uh fi kariya tai

TB ayan al gi ja me lobu, wu abusu TB ajol endis te gai boyi min ajol te al endi TB

Kariya tai mon awun mon dafa gurush te madrasa wu mon biyo kitaba

Kattar to gi jib ayan

Umm ko wendis ta ruwa fi Kila mara je warufu Hali tou wegif kefin

Sharaha to kweis to ya lim Badu wafaka ligo kidima ahhh gayi kwesi

Walai de gi Kun logo ita gaainu waja ras alama tou gi kun waja rasu gildu tou gi gayi mei me fikra gi Kun Milan.